Allor <hesitation> 'a matin, io di solito, m' mangio <hesitation> 'o the, con biscotti. Però <hesitation> quando vago in vacanza per esempio, vag dint dint 'a l'hotel, <hesitation> mangio tutt'altro. Tipo 'o prosciutto, cu 'o <hesitation> furmagg, l'uovo <hesitation> l'uovo sodo, <hesitation> 'a marmellat, di tutto. Anzi faccio 'a colazione la mattina, è come si pò sto buon tutt 'a jurnat. <hesitation> No mi piace mangiare molto quando sto in vacanza, 'a casa nun tien 'o tiemp chest è 'o problem. Quando stai a casa non hai il tempo di fare nulla. <hesitation> Quando stai in vacanza mangi tutt chell che vogl ij. E 'na cosa ca m' piace assaje 'e quann er piccolin. Ij mangiav, mammà m' facev semp 'o pane cu 'e friariell e sasicc, semp, 'a mattina a colazion. Sempre. 'O latte l'aggio semp schifat, nun aggio mai vulut, mai mai, nun m'è mai piaciuto 'o latte, latte, latte zero. <hesitation> E poi <hesitation> ij vado sopr sopra, più sul salato che più dolce. A me 'o doce mi piace poc, ecco. Si m'aggia mangià coccos preferisco 'a robb salata, 'a robb doce no, no.